Arakaraky ny karazan'ilay alika ohatra zao hoe raha alika kelikely izy dia mety indray fotsiny ihany de ampy, arakaraky ny fotoan'ny tompony ihany koa. Fa raha ohatra izy alika- tena ohatra hoe le alika mila asa be reny a, de mazava ho azy fa mandritra ny andro izy mila fanazara-tena tsy tapaka.